प्रसन्न बहुत गहरे विचार और समझ के होवे हैं। हर व्यक्ति के अनुभव अलग अलग होते हैं और हर किसी का दर्द या दुख भी अलग होते हैं। शमा करना एक कठिन प्रक्रिया है रूप से जब किसी के अत्यधिक कष्ट पहुँचाया हो। परंतु मानसिक शांति और अंदर की खुशी के लिए क्षमा करना जरूरी माना जात है। हम किसी को माफ करन देते हैं तो हम खुद को भी बंधनों से मुक्त कर देता है। ये जरूरी नहीं कि हमें किसी के लिए कुकर्मों का सही मान लें। बल्कि हम अपने मन को शांति देने के लिए उन्हें कृत्यों को छोड़ देते हैं।